Ny saosy fagnaovana saosy carry koa moa zany, carry moa zany amignay agny: iny zany sahalan'ny hoe atambatsika ataontsika hoe miketriky tsaramaso anao e, presque zay fampiasan'olo azy, ketrehinao am'tsaramaso i, aharonao tsaramaso am'zay bakeo asianao tongolo i de asianao ny carry igny maha-jaunejaune anazy zany, de igny mahatonga ny atao alantsika ohatsy zao paty regny miketsiky paty olo de aaa ividiano carry agny antsika fa hatambatsitsika am'paty mba aha-jaunejaune anazy mba hahasintosinto client. Zay zany fomba fampiasa ny saosy carry.